Kan nguo no xakanní, no no xakuan kuianuté, <hesitation> despues texaní ininó xeña'a dinguikli xakano nrioko huakananó'o, nguandavina hin iin <hesitation> familia ná na xakú dannono no'o ya'á noño, ti yikuanoxhi oyikuano, venutudna xunanñon, koxadama té dama modona.